प्रयोगशसल में उगावने नकली मास को खाणान फेशलो व्यक्तिगत। पसंदन मुल्य पर रहूँसे इन खाणा पर विचार कर सोगा अपनों कि। जी सुरक्षित पसौक ने परियावरनती बेहतर रहूँसे पसौ खेतिन तुलना। मा अधिक टिकाव रहूँसे न नुक्षान पहुंचाई बिना मास प्राप्त हुई जाए। ती कुछ लोग इना काजे पोशन करसे परभाव न पर ज़्यादा परग। अशार पड़से ती विज्ञानिकने ऐजन्सी इनांग पूरी तरह ती सुरक्षित। गोशित करसे ते जिव आजमावने लाइक रहूँसे।